Ny hitazoman'ny coraille zava-mi- zava-miaigna an-dranomasina, <hesitation> coraille alongany <hesitation> ipetrahanà algue zareo regny, de ny coraille koa anh <hesitation> afaka agnanovana <hesitation> afaka anovan-jareo <hesitation> tragno de coraille koa afaka kikisana laoka de afaka agnatin'io zareo mahita hanina.